واحد النهار، واحد المشة فضولية لقات واحد السنسلة لمسحورة، المشة بقات كتلعب بهاديك السنسلة، كتلعب حتى دارت ليها على عنقها، من بعد هديك المشة تحولات من حيوان ولات إنسان، <noise> وهاد المشة من قبل كانت كتعاني مع مولاها، كان كضربها أو كخلها بالجوع، ملي تحولات المشة لإنسان قرات تنتاقم من مولاها